Tayal zyemen, tyz men nzo bes ze mi'ba nzemen nzemen zyn na nzemen o yateda nzemen nzo bes ze men na ngotedxa men tud nguamen tud eskua napxa, mbay naze jwa'na nxyanumen naxa nchakmen lud lo tamen ana nymen ana kabmen naro nchakmen thi palad nyabxa thi fabor lomen palad nyaba zi yeo na taya lud lonna ndelin lud jwa're mbay na naxa nchakmen na kaptamen na tadistamen menza, mbayna nxyanumen lo jwa'n nchakmen mbay nzo roamen- roamen por nkenumen mi' por ndenmen mi' uu azy nayana ana zana re xabana wiz xe nyaxa jwi'xa xe ndoxa jwi'xa nzo ya yid nixa xa probxa xa na xa ndota ana akta tedisxa dixtyla na akta todisxa re xe ndoxa jwi'xa yiaxa xa nke zyn wanxa mbesxa ngotaxa lud men men jwa'nta jwa'na ze mbesna taya re mi'ba re yateda re jwa'na nzeymen nlyla lamen naro nlyla lemen naxal, mbay nzo bes zynsa ndaxathi zyn ro por nakla por mdaxa thi zyn asta merla ndyakla re men tyoxub lo asta mer la ndyak na uta asta jwa'n toz ntakla a reja mena tyen ya asta mer jwa'xa chut lo asta mer kezxala ndyakla ze or nakla thi zyn ro asta nazos naxa ndyakmen asta nazos naxa nchakmen lo tamen ana dyux a ana jwi'men lo tamen tyz pola nalat ndyakemen. Tena tera galna lo thi zyn ndaxa lomen pues zyasa ben nimen lud lo tamen ben naxa nchakmen tud lo tamen men ndodis numen rexa u anta le men mzyn palad nzynmen xenak mzyn polo zyn buena mzyn lo palad mzyn men uu per jwa'na asta nazos asta na nir a na nzatrana lu na jwi'trana luna asta xe nak lu ast na ntak lu par na pues tamod ngotaxa menza, mbayna lo jwa'n na nda ndablomen xe nat thi mena naret lozon thi men ta natin lozona <hesitation> nnn- nzyemen taya zemen lozomen per tyz men na mchelas mena nchelas men zyemen nchalasmen nabeza nchalesmen buenxa akmen lo tamen lo lo xinmen lo zamen ro men nzynumen tayala tlimen gan per mientras ke men nchelaza nabay mbay na tayala thi xenak men ta tana naro nzo roamen nzo mi' lomen loxa tayia plo nawue nyaxa nawue mtedxa nawue re jwa'na mbayna nzo roaxana nawue nakxa nawueba nak xabxa nawueba ndoxkuaxa re jwa'n nawueba nlixa nke lozoxa men nabil ndyaka nke lozoxa re men nalat ndyaka nke lozoxa re men per na nzo bes re jwa'na nly naroy nly naraxa men nly exkape men o nly nchalal men jwa'n narax le men nguj le men- le men ndota nly numen nketamen le men nkib chan tamen le nloz tamen lemen ngin tamen lemen- lemen re jwa'na- jwa'na naze mbesna loo' taya zye- zye xanak men per ndenka xomod nakmen xomod nak xabmen tyz ley xab buena pues taya limen zyemen par mod buen per tyz le xa exkap pues tayala zyemen tyz buenmen tayala zemen xabmen ye lalmen men xkap ya zalmen men men- men byou yolal men men buen thi men exkap tyr lo izyore pues tayal zemen mod mod- mod nak men.